قصر الجم بتونس من اكثر الأماكن المعروفة تاريخيا ولي حتى كي نشوف تصاوروكفاش يشبه برشه للكوليسيو لي في روما و لكل دونك حتى كي مشيتلو ووافق توقعاتي كيفنهو بالضبط و استمتعت بالخر علخر على خاطر كل تركينة كل بلاصة شفتها فيه دونك فيها تاريخ معين ترجعني لحكاية معينة